Akory izy io raha. <hesitation> Azafady raha fa saiky mba hiangavy amiñao za raha tsy iño raha hitañao za manko misy diako lavidavitsa. Sady mbô tsy haiko za hoe ovia vao himpody da mandiaña mandra piaviako zañy da miangavy amiñao za raha. Hitañao ty amboako ty ôky da <hesitation> afaky apetrako amiñao taôky izy io raha mandra- <hesitation> za tsy eto izay. Satria mantsy tsy hisy hikarakara izy io rehefa avay an-traño ao. Sady añao koa mba haiko fa da añome hañina an'azy, sady añao koa mba namako akaiky zañy da zay ianga - iangaviako aminao raha. Azafady mba ekeo raha, fa teña tsisy ametrahako anazy. Sady ny fahitako añao zay raha mba olo tia miteza amboa. Da zay se nametrahako azy amiñao atoy fa añao se namako mety ahavita karakara anazy. Sady hitañao no fa avy zao a da tsy fisaoraña avao no omeko añao fa año - omeko valisoa zay añao isako isako voan-dalaña àby iañao. Koa de mba akeo se raha azafady. Mañakory ny hevitrao angako toa raha. Sady añao koa atokisako ikarakara an'itotoky havoakarakaran'azy zay raha. Misaotry mialoha raha.